अब निगै मान्नो पणेपछि रोज्जै पणेपछि वाइन रे वियरमी वियरै निगो मान्नोछु मुखी लागि वियरै निगो लाग्दोछ । केइगी वियर अब बारैमैना अब जैलै अब मन लाग्याबेला अब ट्याक्क <hesitation> ल्याएर खाउ भनेलै हुन्छ । अब नान्नानो खायपनि आनन्द <hesitation> लाग्दोछ । अब वाइन भन्या एकरोगा पैला कैलब खायाछ्या मुइले तैबेला खाया त्यो बान्तासान्ता आएरे <hesitation> लाग्यो तैगो तैबेला धेगी मुखी वाइन बिच्छ्या छ । वाइन बिच्छ्या हुनाले कैलै फर्गी हेद्द मन लाग्दिन । वियर भन्या अब कैलकाइ अब गर्मी <hesitation> मौसम भयालै ठण्नी मौसम भयालै जैल लै अब नानो तिनो फ्रिजम्बो राखेगो चाडपर्व भयो यसा यसा बेला खानाइ लागि निगो हुन्छ । अब साथीभाइहरु सित बसेर ओरेर खान मिल्ले भ्यो । अब वियर भन्या जसइ <hesitation> स‌गलै खायो खाउ अब आफ्नो मन लाग्दे माइससित भनु न । अब वाइन खानाइ लागि अब तसैअन्सारगा माइस चाइया अब वाइन खानाइ सप्पै निगो मान्नाइन तासाइले मुखित वाइन भन्ना वियरै निगो लाग्दो छ ।